Gaatogaji buteede, he gaatogaji gatteteɗi kossam ɗi e ko nandi e mun. So wanaa ɗun batooŋaaji ana heewi nooneeji sanne, kalteŋaaji ɗii du ana keewi. <hesitation> ana woodi, ɗi neɗɗo mi mijjitaako fay innde muɗum, eey.